Hande nyepesi ambazo nazifurahia koyembisie nii kumbika mcheye. Kukibuga ugali ukabandisha kubandika nyungu, basi wadoa unga wakologea wavuga mchinaa. Ukamelelo mafuta wadoa mathi wabadika sambua msichei, wako wagea mafuta na munyu umbika wali wako. Wamuju hizi ni khande sana nifurahiazo.